Yë ëch dun nyxë yë ni'iy, neyb ko'o tsu'ux ni'iy a'ax nyënëmyën madë je'e tëko'ok ni'iy, mëdë a'ax je'e nyënëmbyë je'e este ko'o a'ax je' pyadak chilito jotyë je'e a'ax dun yaj kojpyë yëyëch dun i'ixë.